ס'איז דא זייער אסאך מינע מילך, ס'איז דא מילך וואס קומט פון א קוה מילך וואס קומט פון א ציג, <hesitation> און נאכדעם איז דא מילך וואס זענען געמאכטע מילך אזוי ווי מילך פון פון ניסעלעך פון ניסן און מילך פון אנדערע זאכן <hesitation> מ.. מילך פון די קוה זענען דא וואס מ'האט אראפגענומען די פעט ס'דא וואס האט מער פעט.